<noise> Mmoa mmoadoma nyinaa a ɛwɔ wiase no, sɛ yɛka sɛ aboa deɛ ne ho ɛɛhare, deɛ ne ho ɛɛhare a <noise> wɔ mmirika mu na obiara ntumi no a, nka yɛbɛka sɛ aboa sebɔ, broni no, brɔfo kasa mu no bɛse bɛfrɛ no cheeta <hesitation> saa aboa no ne ho yɛ hare papa Sima na waaduru ha, sima ne waaduru ha, ne ho ɛɛhare paa, nti mmoa mmoa nyinaa no neɛ ne ho ɛɛhare paa deɛ ɔne ɔsebɔ. Ɔdwane mma obi nnwane bi. Wontumi ne no nkɔ mmirika wokɔ kakraabi a ɔbɛkye wo. Na yɛhwɛ mmoa nyinaa deɛ ne ho nnyɛ hare deɛ ɔkɔ bɔkɔbɔkɔ ne nanteɛ yɛ bɔkɔ bɔkɔ bɔkɔ bɔkɔ a Yɛbɛkasɛ aboa akyekyedeɛ, ɔno deɛ ɔkɔ baako baako baako, ɔkɔ kakra aa na waagyina na waatwa n'ani, ɔkɔ kakra aa na waagyina na waatwa n'ani. Nti aboa akyekyedeɛ ɔnyɛ aboa a ne ho yɛ ɛɛhare, mmoa nyinaa ɔno ne ne ho nnyɛ hare. Ɔno deɛ ne nanteɛ da bɔkɔ bɔkɔ bɔkɔ bɔkɔ saaa. Nti mmoadoma nyinaa deɛ ne ho nnyɛ hare ne no, saa nso na aboa sebɔ na ne ho ɛɛhare paa <noise>